tiku ɗiyo poomun ta mina maa illa ka shoot ta illani wejen pereu maa illa karpe pereu in pekro mannaro ƙan chibora minai in ya todilon ɓeng yamma in shuk fommiju ti yamma lonku ye lamma ƙealan shuuninui ta piiri ɓang in ɓeng yamma riku shuran ye ra illani in wara yani ra shuni ma fuwa ya toɗɗiloi inƙoo meree foodoo ma shaa we kperu doo in amru maka chiɓoshereb ra minai ye jin follow ra shiɓo sherebbi ye ɗoƙin ti piro ɗet yera shuɗɗo we ye fo pammo ɗera ye ɗoƙ inyiu ya temme maƙala shujii ta minai intewo yamo piye ƙoo mee poo dooi in ko nan me foodoi we kpet ta shunii ma amma ƙodɗi warfo moori yowa roo mo nang kan nong binodee in ko war poo mori in ƙona ra shuunii in bibno doi in koo war poo moorii ma mena ra shuni tiku morii ne tuwa ya shuran yena yani ne ƙokano doong maa ƙa tene nera kona amma ya shuwe mana shinnora ya shuwe geren doo ri goji new ƙoo me to geren dooi manni daranghi min ti kuttan ta gassho dooi Minin ti genro doi we war ƙodɗo ne maƙe wena doi ƙen koru ƙan meru mina make funa ƙe mena ƙo ra geren doi ƙera waru mai ɗoo arshai ta minaim ƙen koo wara ɓiir shawii ƙe maa ɓiro shawii ken shutlano shee fuwa foo merin ta shunii ti poo morii mo ɗokkin ƙoo wara iccirun wei ye kama shunu ta pammo deri mo doƙin ƙoo wara ƙpiru doo ɓirang longku doi minti we ka shilibi ma ƙona ma iccina wei nen ƙoo wara gossho viye gwanghi viye gwang ye min ta yani nen gasshina nen tuwo vuroi ye boi minta yani viye renyo nen tuwo vuro nen allo viyei nen shuroo dwaknei nenti genkuu chibone ra ra piro deri ye menan takaho wei manema veha wei mun tuwo ya gwashi nen lishe shujii nee wanna nen showin ɗono ti po nwin shiiliya shen foojaa nen geshi liyan she fowii nen ge liyan she chiboshuj me yuwaju men gwoɗino ta minai angƙan nong nen gejyo shi liyya shedu maƙa ye min fo pamo ɗeri ƙa sheet nen ge shigi ma mona fuwa shuyyo we shinai minin shemu to ɗiyo minin pamminati yamma ƙa wene minamu ɓoi ye mun pamma derii ma munma pammari yamma Minin sha poo ɗiyo minin yu podɗo shinri ƙa shiinki ye minti poɗɗina tira parono yamma ye ra bible yera mere ku ɓuk ƙa mashunii yuu foddo shunnyi ka shai we war ƙodɗine minta tang wara shemun po shaklo ma ɗo shunni ye minta yanin chibo shujil ƙan chibo sherebi nera tewani na ɓoi shuk na mai wan ti ta taɗari tipo mori ye ma shai nong ƙan nong in sharu sheni nen gera takadɗai ma shuran ye mina to shuni ƙawe yani ti mina ta shukmo ta shunii moo yaa ge shuran ye shukmamu yamu yi ri mina wono mana pena yani nen shuk nen shuklendi shunii mana peno yanim naa yuru paro ti toƙo mo waru ra shii ƙan shukin shuranii lon ku wo ɗoi birgo tira ti makarande ma laa pomun in shukno shero nong kan nong chiboi shin fuwat ta shuk yono ɗing shuran ye muna ju ƙamota teuno ya mun nuju shuran yani ti makaratam ye rara yaniti minam kamora teume ya nee munnani mayene shuro yani ti tai nen yun ma yena shuro yanim in shuki ti tooju fowi n yun ƙodɗine minta shan po shaklo minta shapo shaklo manni darahi minta shani wejan karfe kpomu min ma sha ƙarɓe kpomu maƙa non ku yippo Nera pikrono pikrono tere ti pikronoi lonkuu jirang mana pikro no ƙoɗɗin terei yene pikrono lunkjiranhi nen shappo jiranghi nen shapoɗiyo nen beng yamma ƙa longku ta minano na mo yamma yoni antom tira minanon tira wena ding nera yani mo yoni antom rashii yimmo gbee riwaru ƙa longku wen ƙa longku wen ƙa longku chibo mo yamma yoni antom chiboi mini ta shuro yiu shumim ma kan shim mo yoni antomi rashi yimmo gbee ri waru ƙa longku wen ƙa longku chibo mo yamma yoni antom chiboi mini ta shuro yiu shunim ma kan shim mo yoni antomi tira surani ɗing ma mimma mimma sha po shakloi minta illani ƙa sheef minin sha toom ƙa manni surani chibo shuji ta ƙowani iuko ɗong shin kama to ju in watdoh ma yuna surani ta shuuni in-illiru minu shemu minta ƙowani ti bei maka viyo minta illani min ɗing minin ƙoo doong longku wara toru shirau minma foraa min kan diran doi kama shinin ya shirauwin ka shai ƙamashin ma yuwa shirawi kama shinin illiru minin koru amru mina ma mun maa ama mina mini shatom ka shiranne minda yani minim shatom ka shuranne minta yani riwit chiɓo sheerep nen shuklon suranne ta yani chiɓo shuji nen shuklon suran yera yani furrora gurang we chibo sherep Inyu turrani ya temme we chiɓo sheeri mai ɗo lapo mum tira minaim nen shuki tila shuji hashujii yo turro ta guran kama shunun yuyo surani we wara ya she yippo ma yuyya surani ta shunii in piro ɗet shudɗowe ma piro det shuddo we ta shunii ƙama shunin shuiyina makama shu ma shuiya mina sha poɗiyo ya moori kau muyonmoye ka chi monei ti war jelemu ƙama shun tiya mori ƙa shai munin nenti shuki wene ti yoro tira ta kadɗa yera paro yamma nen shukin ti shuni yera'a takkaɗɗanen shuknan ti shuri tipo mori makaranda nenti shukin ti shunii kama yiu yani shuranye muntiya gbee ƙa amma ya shuwe ma mina shinno ta za shuwe minin wara za we shiina mini za weshii na ye min ta pammoderi ka shat mini ya we shina ye mintara shani ka darang birang ma minma shuwa weshina ne ka darang anfierrota gurantin ti furrinna minin shapo diyo nessho ti gun biro minin ti podɗo shunni ka chibo yere wa ru ka podɗo shinyi ya shinta pod do shinyi tiku wene shin yanna tipo galo yunaju pekro tipo gulo yamo chibo Wojo yippowe wani wani longku kubak ɓoi a kpanm kuu ɓug ɗaklani ka chibo kaman tewi ya shuknaju ji po galo sheju teƙa yaa moo chibo sherib woo yuyyo memmore wani mo wojo yuyyo ƙadɗo wani-wani moo wojo shengrani wani wani moo longku wende ku ɓukiye kui piiroro ka mera tewani ya shuk naju paaro yamma mojin illa mojin teek paaro yamma pire shin ta riiyani moshin wojo nimbiti yammai mojin lii yammati tom longku yammai antom ɗing wene munɗok ra zani tiku piira piiri ma kamashun ma ɗiyon ta todɗo shinni ka darang ma kiribpo maa ƙoddi pero det ma yuwaro an illa pero deren konan wara piiro deri maa piiro deru nen illina nen gena ta temmo poo riwiri maa temma poo riwirit in teng piiro deri ma piiro det nan illina nen geru shiraya viye gwan ɗenan doi ka zaa? Doi gbee? Viye gwami ta foora mu kama? Shi shanna daddawai ka yaa ta yani kpanya ɓeei ƙa ya yeji shannai ta toro ɗo doii nenti gena wene ra zani tipo riwirit nenti show ɗoona nenti gena langkune moɗan wo ƙelero ara ya viye gwani kpanin modanin wajina viye gwain leshirinden tiɗo deri makara maka mona suran ti laa yuwa kpan kenti show ɗogo Kenti gena kenti ya makeri show ɗo go ken ti ge shii sharan yera yani shurani ta yani kpaan maa piire ta yani kpanim ken shuklong ti lantere longkune wenteren ya kpan maa shudɗo wei me naka pen shuddon wei a ooh ya lan tere pena shuddo wa pene ke poomon makeri show ɗoo gom ti poo riwiril kenti ge we no ta ya nim wen tere i taza kpanhim ma penna ara kpa laim ta kpani shii shimo yuwo ji pomun ta minai longkuui shii shukinim shereb kama suk koƙƙo shuɗɗowe ri chibo marazam tashuw kama weso wojani kamaya moo ju jwashui shindi showin ɗoji ti po riwirit ka chibo, kaa mana sho kara ɗono maa: maa yuwa we shiinai maa yuwa kpang nong ra shani ka twalan sherii maa yu kpangin koni ra merui ƙono ti piirenne ƙan an minai ma fuwa shuɗɗo wei kama shunin shuizina mamin maa shuina maka an ganglang Ye wanma minin minsha an gang lang maka bino ye mun yuwa min ta lii sha bino ma wannara shumnii kama shuunin shuiyina kama shiinin shapoo diyo ya ni cesho ƙa shai kama shiinin tiya nessho ka shai kama shinin ti ya neesho ka shai ma kamashin ma yuwa nessho kashai yiggo maa yuwaro kama shunin koo wara shaiyo for shaklo ye kaa ye kodɗi jenee minta ti kutti nai ti pewe ma ka viyo min ti kuttimai ra mina ma kpumu ma yuwa roo nong kan nong koni wara shapo shaklo ka wara nosho shikni in foddo ɓala yeri shikni ne pamma